Mwesi kwa lulala, mwesi kwa khaviri, mwesi kwa khataru, mwesi kwa khanne, mwesi kwa kharano, mwesi kwa khasasava, mwesi kwa musaphu mwesi kwa munane mwesi kwa kwa tisa, mwesi kwa shienda mwesi kwa ekhumi, mwesi kwa ekhumi nalulala, mwesi kwa ekhumi ne khaviri.